Erihabulha omundu oyu indi omulema nayo nimundu ngabandi kandi anawithe omughaso ngabandi bandu.

Esyombulho ensi sikatokesaya abakali eribya ibanganasomesya abana babu Kandi ibanganatoka nabo bonyinenyine eriyitekaho omwamaka wabo

Eribyamo obuholho kyikarugirira okwa ddini yiriyithi omwa kipindi ekyo abasomi abakasoma abana abakasoma nibanene abasomi nibahi omwa so omwa mibere eyo ekipindi kikabya ikyinemo obuholho kundi kyikabya isikirimo buttabanguko oba bana ababi abakalhwa omu masukuru

Kyikaleka iwathoka eriminya ngoku wimene oko malhwere, amalhwere ghukathambagho lhuba kandi nobulhwere wama buthamba lhuba neryo wukakolesaya esyombulho nyike kandi nabo nanibya bukalhama lhuba isighutha ghalhwa neryo ekyo nikyibuya kandi nimughaso munene kutsibu.

Sihali ekyangaleka ithwaghulha, erithu ee erighulha amani ethu busana sithuwithe emibiri, kandi sithuwithe ebyathukakolha.

Bakigha ngokubangayibezyaho nabo omwa myaka yabo eyobukulhu, ibigha nabo ngokubangayithokesya eriyibezyaho butsira obuthi omughulhu ababuthi babo bangabya isibaliho nabo banganayibezyaho neriyisapothinga.

Nganza ingakolha obuyonjo omwa nyumba yayi nge ryoya eribirya enyumba yayi kandi ingathondayo ndeke ne riyithendya oko mukama ngeri soma ebayibuli nerisaba

Yangina lhaba omu bathendekyi iya lhaba omu babuthi nomu bakathukangiriraya omwatsi wa Nyamuhanga nabandi bandu bakulhu-bakulhu omwa malhambo kutse omu miyi

Obulime obo mwani bukaletha bibuya binene, abandu bakabya baghuda, ibaghulha ebibanza, ibahimba amanyumba awiwene, erisomesya abana neribya ndeke. Kusangwa awithe esyasente wukalya ndeke Kusangwa wunawithe esyasente. Bukaletha obuwuda bunene.

Ee Kyikaleka iwasikya abandi bandu abawithe emibere eyithe ngeyaghu eyekyibuthiranwa, kyikaleka iwabanza kyikaleka iwabaminya ndeke kyikalhusayaho nakasolholho neryo kandi kyikaletha na amanywani n'obunywani iyawe nabandi bandu abathe be kyihanda ekyaghu.

Thukabya ndeke thwamoya esya ngimba syethu kandi ithwa simbalha nobuli mundu ghosi inyasitsemera

Thukyasi ndeke thuthi amaghetse nibuyingo so omundu saha ghosi atholere iniabya inakanywa amaghetse erighiranda amalhwere ngawa sukali erighiranda abilhwere ngebe puresha nuko amaghetse naghu akakolha nga ngakasengeju ako mumibiriyethu nuko ebibinanga ibibibibibirya ibiri omubiri ibinemuthuhwamo

Eriyirinda omutsutsa wanganabya ghukakesya omwa katimba akakathamba emibu eringira okwa ngyingo eyawangabya ghukesiryeko na bana baghu

Yikaleka ithwathunga amahaa thuthi thusikire okwa nyamuhanga kundi obulikindu kyosi ekikabya okwa kihugho kuno kikalhwa okwisonda liwe so emisabe yikathuthungisaya amaha omwa kughulhu wesyonyuhe kikaleka ithwayikambirayo

Omulhume nomukali sibatholere bakakolha emyatsti yekati isibatatsuka eripimwa obukoni bwakabonde kandii abandu bayirinde kutsibu erighabana ebindu ebithwire nge'syogiritta, emihamba

Ewalya esyonyinyi esisogho iwalya amoli eh ewalya ebighuma nge byamba ehemiyembe awalyayo emitsungwe eh ebyosi bikakakiraya oko malhwere

Ekyathwangakola lyeribathekandeke neribakolhera ebyosi ebyabakayisunza na kutsibutsibu ithwabaghulira ebyerikolesya; esyanjimba, itwabahimbira neryo ibabya ibanimuyowa ndeke kandi ibanasikibirwe.

Abembembetya bangina thuwathikya erithuhimbira amarwaro ibahiramu emibatsi ibahiramo nabakooli kandi bangina thuthimbamo omwa kipindi muyi okwa muyi bakasomesya okwa buyitsotse kusanga ibwa amalhwere amanene akalhwa omwa buyitsotse bubi neryo ibathusomesya okwa butsotse bubuyaa

Ngarondaya ebyangindithekamu ebikindileka ebyalya ebyanganzire ebyo ebyasigha Kandi ingabirya inganatsemire kundi ngabya ingabiyisunza omomuthima waghe omuthima waghe inabilaghireko neryo ngawithe erondya ebyosibyosi eribisihya

Wamalhwalha, erimbere uka tsuka erithulira aboku a abaghenzi bawu ngoku wama lhwalha, aa neryo iwanguha okwa sipatara iwa neryo iba kolhaki? Ibakuthambira ibakuha omubatsi iwa kolhaki? Iwalhyagho theni wukalhama.

Abathahwa bakathunga emisara mike esisente esikabahebawa ninyike bakabattemako esisente esyobusuru tax iyabya isyaleka akasente ikakeha kandi bakabya ibanginahambwa ebilhwere lhwere ebya bandu bakaletha omwa munyobano owerithambira nge Corona ne Ebola

Omwa muyi wethu thukathunga esyambene esyambuli ne syande

Ebitisndikano byaba lengwa mukalhwa emitse mibi, obwibi , mukalhwa obuthamiri, mukalhwa iaa erithindi minya eriyikolera, aa mukalhwa nesyo ngeso nyibi esyari thendi sikya bakulhu, neryo embere omwama syalithoka erithunga mughaso

Abalhwebakabonde wanginabakakamirirya erimera omubatsi Kandi wanginabakakamirerya erirya ndeki ebyalya ibikahimba omubiri omuli eshanyinyi ebighuma nebindinebindi abalhwere iwabakakamirirya erighenda okomubatsi kwetsi nighuwenewene wanginabathwalhako wamalhangira ibabirilhwalha

Ngimba esya nyimbo erilhangira indi sikanyiwunza ko kwembwera neryo omuthima wayi aka tsema kundi omukughulhu ngendibya ingana yihunire ebirengekanio bikasa omu muthima obuthi ebithahikire, ebibi ebyanga nyithalya okwa mulhamu

Emitse mibuya thanginakanganiayo omwiyihamba ndeke omwa bandi bandu eribugha ndeke nabandi bandu omumalhambo ethu eyathukalhwa erighabana nabandi bandu ebitsibu byethu eryanza abandu eriwathikania nabandi bandu neyo nayo nimitse mibuya eyothwangakangania omu malhambu ethu

Erithendibana emibiiri omwa bulhambo bwethu likaleka abandu ibayinuwa omwiyinugha imwalhwa obwibi omwiyinugha imwalhwa erinywa ewaragi omwiyinugha imwalhwa ererirya ebithi omwiyinugha imwalhwa abandu erithemengana omwa malhambo

Ah esyanzira omo Uganda mwa hano sisikolire ndeke esindi syabirikulha esindi ni nyike nyike ah esindi sisiwithe ebyapa ebikakanganaya bithi omundu ah kwalhole kwa kwaghendaye athya ekyiruka kyiwe nabandi bakaghendaya ebiruka ibanathamire, ebi bikaletha ebisida.

Erisagha abandu banene eriminya esyambitha esyo obuyingo bwayi kundi ibwa abandi bandu sibali bika esyo mbitha.

Erithahya mukali mughuma liwithe omughaso likaleka iwathoka erilabirira amaka waghu ndeke isihali kyindi kyindu kyangakusulhusutya

Thukakolesaya esisuka ekyipanga no mughusu no bulime ne nyajoro

Kyikaletha obwiyisiwa omwa famile abanyihika omulhume no mukali bamabiripimwa bakathoka erikalha ibanayisighangene kandi nakabonde sikangasyalhwa okwa ghundi mundu erisuba okwaghundi neryo bakathoka eriyirinda erithendithunga akabonde kusangwa aboosi babiriyapimwa

Amanu bwethu tutolere itwalibaghu asaha eyerikoholha noko abandu tuleke eribasighalirya esyandwalha esyebikuba nesindi ndwalha

Enyumba yayi erikalha eyinahenirye ngikalha inganemubiryayo neryuthangirira mwo thughe omwa maghetse neru yikalha iyinahenirye

Omwembembetya awithe erihulikirira abandu biwe hakathokera aho hakathokera eriminyira ebitsibo byabo erilhwa oma buno bwabu, neryo inathoka eribikolhako kandi inanasi athi byanabyo isibyalyalengekanaya betu ibyalyalhwa omwa buno obwa bandu biwe bonyinenyine.

Abakulhu bakabya ibabiri lholha okwe myatsi minene minene eya bangana ghesya abakyine balere neryo ni kyikulhu kutsibu eribya abana balere ibakahulikirira abandu bakulhu

Oyusomire akathunga obwenge bwiwe bukahaliha Oyusomire akabana omubiri nuku iniathoka eriyibesyaho iyo ngo mundu Oyusomire yukanalengekanaya omumibeere ekihugho kitsweka kiwe kokikendikulhakulhana

Thukabawathikaya thukabahimbira ngamanyumba wabu, ithwa bawathikya eri himbawo ndeke , thwanga bawathikya eri bakolya oku marwaru bamabya iba kayisunza aa eri erithambirwa, thwangina basorokerya naka sente kake-kake akanga bawathikya erighulha kino na kyira oku biyithawa byabu

No voice

Emibiri eyikasondolhaya eye misabe yikakolha erisubya buholho abaa abandu kandi nerisondolya abaa abandu omu mughulhu wesyonyuhe bathole ibabungii ithwababungira neribasomesya

Baka ponawa na emyaka eyikine mirere-mirere okwibo, iba sawa, ibabya isibanga thungirwa olhwanzo omu myaka eyithe yabu